د اته شمېره ما ته د ځواک، بریا او ثبات نښه ښکاري دا شمېره د مالي پرمختګ، مشرتوب او نظم استازیتوب کوي. کله چې زه د اته شمېرې په اړه فکر کوم د ځواکمن شخصیت، زحمت او لاسته راوړنو تصور ذهن ته راځي.. دا شمېره د ځواک او لاسته راوړنې سمبول دی